<hesitation> A Afriky diosioda ndraiky, fahaizako toetrandran-drô an̈y zen̈y, amin-drô an̈y baka maventy tanàn̈a. Arakaraka mampaventy tan̈àna zen̈y, miôvaôva arakaraka zen̈y koa zen̈y toetrandra, avô klimà. Baka iô aminjay zen̈y misy bongo koa amin-drô an̈y. Ka misy lerany zen̈y amin-dro an̈y mafana maiky, misy lera misy malen̈y. Arakaraka tanàn̈a andihanan̈ao fo zen̈y raha iô fa tsisy raha ten̈a mampiavaka izy loatra.